<hesitation> Karazagna kiraro zao e, kapa tsotra, kapa tsotra zao fataoko an-dakoro, de <hesitation> crocs a, fihentiko mande magnano stage, de <hesitation> bottes fataoko andro kaofa le magnorana, de <hesitation> tennis fataoko kaofa mandeha mibalibalady magnerantany jiaby regny sy mandeha mianatra de <hesitation> talon fataoko mandeha mivavaka de mandeha mamonjy fety leha mihajahaja regny de avakeo koa o <noise> <hesitation> pantoufle leha fataoko antragno.